אה ראדי נכתאר אלעשְרינאת בחאל אלח׳מסה ועשרין חתה ללסתין, הו אלווקת אללי כתכון פיה אלקוה ואלטאקה ואלנשאט, ואה פי נפס אלווקת אללי כתעקל מזיאן, ענדכ תג׳ריבה כאפיה באש תאח׳ד אלקראראת אלצחיחה, פהאד אלעמר כמימכן יעיש חיאת מתואזנה בין אלשׁ׳וּע׳׳ל ואלסתמתאע, וכנחסב בראסי קאדר נחקּק אדהאף דיאלי ונבני אלמסתקבל דיאלי.